- daola ein <hesitation> safarina, safaral joa tashiranga domida jawazil oshrosa, inenbaton tawali joa wakalila hajiz tiyarani alowasa, teskiranga mereda, inenbaton hajiz fondogni gala, shantanga jo jehiza keti ango hajanchi maleaniko sokeja waragi ani male ienfirgaka sokeja Jawazkoni teskiragoni sokeda matara lakin joa sefara tawali jor.